كان سياراً نشيحها بيك الواحد اللي طلع الكربة ونبدل لها العجلة ولازم ما تكون عندي عجلة بطبيعتها حاضرة وكان دراجة نبضها نتكياها ونبدلها عجلتها ونستعمل هكا الليسق هكا تسلس برادرا وكي يتعاملها هاكي وووو كهو تدور انشاء الله.